Þór Stefánsson var í dag dæmdur í fjögurra og hálfs árs fangelsi fyrir aðild að gagnaversmálinu dómurinn segir að Sindri hafi verið höfuðpaurinn og brotin stórfelld alls voru sjö sakfelldir forstjóri Hvals h f fagnar skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um hvalveiðar hann telur að veiða ætti meira og af fleiri tegundum segir óvíst að þannig þau sem fá ríkisborgararétt í Danmörku þurfa nú að taka í höndina á embættismanni þegar þau veita réttindunum viðtöku reglubreytingin hefur verið gagnrýnd og sögð til höfuðs fólki af ólíkum trúarbrögðum heimsmeistaramótið í knattspyrnu lof mér að falla og Rúrik Gíslason eru meðal þeirra leitarorða sem voru vinsælust á

leitarvélinni Google hér á landi í fyrra

fangelsisdóm fyrir skipulagningu og aðild

stórfelld og þaulskipulögð og að sakborningar hafi gert sitt ýtrasta til að villa um fyrir lögreglu sjö voru ákærðir í málinu sem snerist um innbrot í fjögur gagnaver í desember tvö þúsund og sautján og janúar í fyrra og tilraunir til tveggja innbrota til viðbótar rannsókn málsins var mjög umfangsmikil og lögreglustjórinn á Suðurlandi sagði það

það stærsta sem hann hefði fengið inn á sitt borð andvirði þýfisins var metið níutíu og sex milljónir en tjónið hundrað þrjátíu og fimm milljónir búnaðurinn er ófundinn á meðal ákærðu var Sindri Þór Stefánsson sem sat um tíma í gæsluvarðhaldi vegna málsins hann strauk úr fangelsinu að Sogni í apríl í fyrra flaug til Svíþjóðar en náðist að lokum í Amsterdam skömmu eftir að mynd af honum og tveimur félögum hans birtist á samfélagsmiðlum hinir tveir voru líka

ákærðir í málinu í dómi héraðsdóms segir meðal annars að ljóst sé að Sindri hafi verið höfuðpaurinn í málinu hann hafi skipulagt brotin undirbúið þau í þaula og notið liðsinnis annarra ákærðu brotin teljist stórfelld ekki einungis vegna þess verðmætis sem stolið var heldur einnig vegna þeirrar aðferðar sem beitt var við undirbúning og aðdraganda brotanna brotin hafi verið framin af mörgum ákærðu í sameiningu og þeir

hafi reynt til hins ýtrasta að hylja slóð sína og villa um fyrir lögreglu augljóst þykir einnig að þeir hafi sammælst um að veita lögreglu engar upplýsingar og að nefna aldrei samverkamenn sindri var ekki við dómsuppsöguna í Héraðsdómi Reykjaness í dag en aðeins einn sakborninganna sjö mætti sindri fékk þyngsta dóminn fjögurra og hálfs árs fangelsi en ákæruvaldið hafði farið fram á fimm ára fangelsi Matthías Jón Karlsson var dæmdur í tveggja

og hálfs árs fangelsi og Hafþór Logi Hlynsson fékk tuttugu mánaða fangelsisdóm tveir sakborninganna hlutu átján mánaða dóm einn var dæmdur í fimmtán mánaða fangelsi þar af voru tólf mánuðir skilorðsbundnir og loks fékk einn sakborningur sex mánaða skilorðsbundinn dóm þá var gert að greiða Advania samtals rúmar þrjátíu og þrjár milljónir í skaðabætur en fyrirtækið fór fram á rúmar fimmtíu og sex milljónir

er ekki búinn að fara yfir dóminn sjálfan eða miðað við allt en það verður tekin afstaða til áfrýjunar á seinni stigum bjóstu við vægari dómi já ég gerði það Þorgils sagði í samtali við fréttastofu undir kvöld að líklegt er erfitt að meta það akkúrat núna

okkar hálfu ég held að við séum sátt við þetta en nei

hvalasérfræðingur hjá Hafrannsóknastofnun segir ekki unnt að fullyrða að stækka megi fiskistofna með auknum hvalveiðum eins og höfundar skýrslu um hvalveiðar fullyrða forstjóri Hvals h f vill að leyfðar verði veiðar á fleiri tegundum hvala einn skýrsluhöfunda sagði í fréttum RÚV í gærkvöldi að hvalir éti sjö til áttfalt magn á við allan fiskafla Íslendinga auknar hvalveiðar hefðu jákvæð áhrif á

leiði það til

tugmilljarða aukningar á útflutningsverðmæti Íslendinga á loðnu og þorski á ári ertu sammála því ég get ég get eiginlega ekki svarað því fyrir víst við höfum ekki viljað ganga svona langt í okkar útreikningum við teljum að það sé of mikil óvissa til að geta sett tölur á þessa hluti hins vegar það sem við höfum gert er að leggja mat á hvala sem er svo notað í skýrslunni til áframhaldandi útreikninga en

löng leið þaðan í frá í að meta áhrifin á

einhver en þetta er mjög flókið vistkerfi sjávarins við Ísland hvalur h f veiddi hundrað fjörutíu og sex langreyðar í fyrra en kvótinn var hundrað og sextíu dýr forstjóri fyrirtækisins fagnar

Hafrannsóknastofnun byggir sína veiðiráðgjöf fyrir hval á tillögum Alþjóðahvalveiðiráðsins sem miða að því að minnka hvalastofna í sextíu prósent finnst þér að það ætti að auka við svo sem er alveg sáttur við það kerfi sem við notum í

já já það mætti alveg auka þær og þá hefur það áhrif á annað sem menn hafa hag af líka eins og fiskveiðar og þannig í skýrslunni kemur fram að útflutningsverðmæti langreyðar hafi verið ellefu milljarðar króna á síðustu tíu árum

kjötið hafa

verið sent til Japans fyrirhugaðar veiðar Japana hafi ekki áhrif á möguleika Hvals h f til að selja kjöt Kristján telur að leyfa mætti veiðar á fleiri hvalategundum til að selja kjöt Kristján telur að leyfa mætti veiðar á fleiri hvalategundum

á því að við eigum að nýta

í Kastljósi hér á eftir höfundur skýrslunnar og formaður Íslands koma í þáttinn og ræða um niðurstöður hennar

kjarasamningar verða stærsta og erfiðasta málið fyrir ríkisstjórnina á vorþingi því kallað er eftir því að hún komi með virkum hætti að þeim þetta segir prófessor í stjórnmálafræði hann segir að fróðlegt verði að sjá hvort forsætisráðherra takist að bæta

samskipti stjórnar og stjórnarandstöðu fjölmörg mál bíða afgreiðslu Alþingis þegar þing kemur saman á mánudag afgreiðslu samgönguáætlunar var frestað fyrir jól og samkomulag náðist um að ljúka henni fyrir lok janúar þar sem

hæst ber umræðu um veggjöld en önnur mál verða þung stærsta og erfiðasta málið fyrir ríkisstjórnina þá virðast mál liggja þannig að það

virðist eiginlega vera forsenda fyrir því að ná einhverri lendingu að ríkisstjórnin komi með virkum hætti inn í þá til dæmis varðandi skatta tekjutengingar eða eða húsnæðismál þá segir Ólafur að átakalínur í mörgum málum séu ekki skýrar milli stjórnar og stjórnarandstöðu og nefnir mál eins og áðurnefnd veggjöld þriðja orkupakkann og sölu bankanna

reyna meira á samskipti stjórnar og stjórnarandstöðuflokka það hefur nú verið talað um það í mörg ár að eiginlega allir vilji bæta samskipti stjórnar og stjórnarandstöðu og taka meira tillit til stjórnarandstöðunnar en hefðbundið hefur verið í íslenskum stjórnmálum það hefur hins vegar reynst flóknara og erfiðara um að tala en í að komast en það verður mjög

fróðlegt að sjá hvort að Katrín Jakobsdóttir reynir að þróa mál í þessa átt núna á vorinu Ólafur telur ekki að

hafa áhrif á þingstörfin sjálf en fróðlegt verði að fylgjast með því hvort þeir þingmenn sem eru í leyfi komi til baka eða hætti á þingi og jafnframt verður fróðlegt að fylgjast með

Miðflokkurinn rétti sig við þó að auðvitað séu kannanir á miðju kjörtímabili léleg forspá um kosningar eftir tvö eða þrjú ár harðir bardagar hafa staðið yfir í austurhluta Sýrlands um eitt af síðustu hryðjuverkasamtakanna sem kenna sig við íslamskt ríki bandarískir hermenn berjast þar með Kúrdum á sama tíma og ráðamenn vestanhafs hafa lýst yfir sigri

samtökunum þetta er í bænum nálægt landamærum Íraks þar sem hersveitir Kúrda og bandarískir liðsmenn þeirra hafa undanfarnar vikur átt í hörðum átökum við liðsmenn Íslamska ríkisins um tvö þúsund þeirra að því

þessu er lýst sem árás á eitt af síðustu vígjum Íslamska ríkisins í Sýrlandi

þúsundir óbreyttra borgara hafa flúið átökin að undanförnu og reyndar fjöldi liðsmanna Íslamska ríkisins einnig bardaginn er þó hvergi nærri yfirstaðinn tveir bandarískir hermenn og tveir aðrir Bandaríkjamenn féllu í

fyrr í vikunni árás sem Íslamska ríkið lýsti á hendur sér ráðamenn vestanhafs hafa hins vegar lýst yfir nánast fullnaðarsigri og hyggjast draga bandarískt herlið frá Sýrlandi

heldur fjölþjóðaliðið undir forystu Bandaríkjanna áfram að gera harðar loftárásir á þetta svæði næstum sex hundruð síðan um áramót

er óviðunandi og ekki í samræmi við lög þetta er niðurstaða Ríkisendurskoðunar stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis fjallaði um skýrsluna í dag sem var unnin að beiðni þingsins eftir að Kveikur fjallaði um umfangsmikið brottkast og framhjálöndun veturinn tvö þúsund og sautján Ríkisendurskoðun metur það svo að stjórnvöld verði að grípa inn í annars verði eftirlit með

níu manns fengu ríkisborgararétt í Danmörku í dag við hátíðlega athöfn sem vakið hefur athygli út fyrir landsteinana nýleg lög gera það að skilyrði að hinir nýju Danir taki í höndina á embættismanni stóð í brúnni í dag þegar níu manns fengu formlega danskan ríkisborgararétt athöfnin er sú fyrsta eftir umdeilda lagabreytingu sem gerð var í fyrra en tók gildi fyrsta janúar samkvæmt nýjum lögum þurfa hinir nýju ríkisborgarar að taka í höndina á ráðherra borgarstjóra eða hverjum þeim embættismanni sem sér um hina formlegu athöfn bannað er að klæðast hin nýja tilhögun hefur mælst misvel fyrir þannig hafa nokkrir borgar og bæjarstjórar sem starfs síns vegna gætu þurft að standa fyrir

sem þeir efast margir um að geri innflytjendur að betri Dönum aðrir sem gagnrýnt hafa fyrirkomulagið segja því fyrst og fremst beint gegn ákveðnum trúarbrögðum þar sem snerting ókunnugs fólks af gagnstæðu kyni sé illa liðin þau sem fyrir lagabreytingunni töluðu sögðu hins vegar að treysti fólk

sér ekki til að taka í höndina á öðrum eigi það lítið erindi í danskt samfélag

rétt tæpur fjórðungur framhaldsskólanema

daglega samkvæmt nýrri rannsókn yfirlæknir á bráðadeild Landspítalans telur að það sem áður hafði áunnist í herferð gegn tóbaksreykingum hafi tapast tuttugu og þrjú prósent framhaldsskólanema nota rafrettur daglega samkvæmt nýrri rannsókn á vegum rannsóknar og greiningar þeim hefur fjölgað töluvert frá árinu tvö þúsund og sextán en þá

yfirlæknir á bráðadeild Landspítalans segir að við höfum sofið á verðinum því yngri sem börn eru þegar þau ánetjast rafrettum því meiri eru áhrifin við sjáum einstaka sinnum breytingar á lungum eftir veipnotkun sem lýsa sér í dreifðri bólgu um öll lungun sem er svolítið öðruvísi en það sem sést við reykingar þetta er engu að síður mjög

hættulegar breytingar sem geta leitt til alvarlegra langvinnra lungnasjúkdóma það er rosalegt áhyggjuefni að allur sá mikli og góði ávinningur sem varð í að minnka notkun nikótíns með notkun sígaretta er í raun og veru tapaður á fáeinum árum þessu til viðbótar höfum við áhyggjur af því að þetta geti verið leið sumra einstaklinga inn í það að fara að nota fíkniefni við vitum til þess að stundum er blandað

þannig er fólk að neyta kannabis jafnvel fyrir framan fólk sem grunar ekki neitt Jón Magnús segir

eituráhrif veipvökvans á lítil börn

mikið áhyggjuefni það er oft góð lykt af þessum vökva og lítil börn geta drukkið hann fyrir slysni og fyrir lítil börn getur það verið lífshættulegt það hefur komið fyrir erlendis við höfum ekki séð svo alvarlegar eitranir hér á Íslandi við höfum séð

byrjaði að aukast tvö þúsund og fimmtán

ný lög um rafrettur taka gildi fyrsta mars þar

að mæla og fylgjast með og

tjónið sem snjóflóð olli á skíðasvæðinu í Oddsskarði reyndist meira en talið var í fyrstu viðgerð á barnalyftunni er lokið og verður svæðið opnað um helgina þegar okkur ber að garði er verið að skrapa saman snjó og ýta honum undir var einmitt þar sem snjóflóðið féll í óveðri snemma í desember

svæðið lokað það kom smá skvetta hér fram á klettunum hérna fyrir ofan okkur tók það með sér einhverja sjötíu til áttatíu metra niður brekku og allt sem í því var öll boxin á lyftuna allar

húsið var troðfullt þannig að það er búið að leita mikið og ég held að það sé nánast allt fundið nýjum skúr var komið fyrir þar er allur stjórnbúnaður fyrir lyftu og lýsingu en þegar kom að því að tengja hann við sem slitnuðu úr gamla skúrnum vandaðist málið við héldum fyrst að kaplarnir hefði bara slitnað niður úr töflunni

sloppið með það en síðan reyndust þeir hafa slitnað þar sem þeir komu upp úr jörð líka og eins

austan við lyftuna hann er einhvers staðar slitinn ofan í jörð eða lyftan fór í gang í gær þá náðu menn að klára þessi rafmagnsvandamál og það er verið að hengja á hana í dag og við stefnum að því að opna núna um helgina

það sé nú mjög tæpt á snjó hér á neðri hluta svæðisins

Rúrik Gíslason og heimsmeistaramótið í knattspyrnu eru meðal þeirra orða sem voru vinsælust á leitarvélinni Google hér á landi í fyrra starfsmaður Google í Danmörku segir að leitendur verði sífellt kröfuharðari í leit sinni á netinu á listum yfir vinsælustu leitarorðin það kemur líklega fáum á óvart að vinsælasta leitarorðið hér á landi í fyrra var heimsmeistaramótið í knattspyrnu í öðru sæti er nafn sænska

og tónlistarmannsins Avicii sem lést í fyrra í þriðja sæti voru svo leitarorðin lof mér að falla en samnefnd kvikmynd var frumsýnd í fyrra já já knattspyrnumaðurinn Rúrik Gíslason var sá Íslendingur sem flestir flettu upp á Google hér á landi á síðasta ári í öðru sæti var Björn Bragi

Arnarsson og því þriðja Gunnar

á listanum yfir leitarorð Íslendinga vekur athygli að talsverð eftirspurn er eftir aðstoð við Jesper segir notkun fólks á leitarvélinni breytast í áranna rás

það eilíft markmið starfsfólks Google að leitarniðurstöður séu sem áreiðanlegastar

morgun er útlit fyrir

átt víða fimm til þrettán metra en hvassara sums staðar við suður og austurströndina skýjað með köflum og víða lítils háttar úrkoma hiti um og yfir frostmarki við suður og vesturströndina en frost á norðanverðu landinu Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum hér rétt handan við hornið komst í kvöld í milliriðla heimsmeistaramóts karla í handbolta eftir sigur á Makedóníu í hreinum úrslitaleik liðanna í München í kvöld Björgvin Páll Gústavsson varði þrettán skot í marki Íslands og Arnór Þór Gunnarsson skoraði tíu mörk í glæstum sigri Íslands Patrekur Jóhannesson náði hins vegar ekki að koma Austurríki í milliriðla

Þór Stefánsson var í dag dæmdur í fjögurra og hálfs árs fangelsi fyrir aðild að gagnaversmálinu dómurinn segir að Sindri hafi verið höfuðpaurinn og brotin stórfelld alls voru sjö sakfelldir þau sem fá ríkisborgararétt í Danmörku þurfa nú að taka í höndina á embættismanni þegar þau veita réttindunum viðtöku

hefur verið gagnrýnd og sögð til höfuðs fólki af ólíkum trúarbrögðum heimsmeistaramótið í knattspyrnu lof mér að falla og Rúrik Gíslason eru meðal þeirra leitarorða sem voru vinsælust á leitarvélinni Google hér á landi í fyrra er þessum fréttatíma lokið íþróttir veður og Kastljós fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er alltaf uppfærður segjum þetta gott að sinni og óskum íslenska handboltalandsliðinu til hamingju með að vera komið áfram á h m